Ni'hiaj ne' si 'hiaj nej xata' lí nej xataj ni ché xuj yata', sani taj 'hiaj xuj a'min xuj nga tukwi' xuj únj, kini'hiaj ne' xataj ni si 'hiaj xuj hiaj nakaj tukwi' xuj ni huin nne xuj akuaj xuj, kini'hiaj ne' 'ngo ne' nikan' man ni aráj xuj cha', bin nne xuj nanj ka nitaj si nechigaj ne' nikan' taaj ka' mánj, nanj kanachigaj xataj nigan' akuan' riñan ne', riki 'ngo ka kaanj 'ngo ka 'un'un nigan' taaj ni ba akuaj xataj bin nne xuj nga tukwi' xuj, sani si 'hiaj ne' taaj bin sisi ba taaj ni akuaj 'ngo xataj lí ni sta'naj xuj ataj ne', ata ranin' ne' xuj o' ne' 'ngo ninj nukuaj xuj, ata ranin ne' nga hiej xuj sani si ki'hiaj ne' taj mánj, xata lí ni si bin nne xuj áj, si a'min xuj nga tukwui' xuj áj, a'ngo yuku lí huin nej yuku nnún sikachi ni a'ngo xuj bin chuche to'lo lí, kini'hiaj ne' si 'hiaj xuj ni hiako 'hiaj xuj taaj, ni'in xuj niko' xuj ne' asij niko' xuj 'ngo chiki' xuj 'ngo ngwii yana. Ni si ruhuaj ni achín xuj ya xuj sani maan ne' ni nunun ne' mánj, si 'hiaj xuj achín xuj ya xuj bin si ará xuj ará xuj ni akuaj xuj, ni si achín xuj ya 'ngo 'nínj sani ta'bbi ne' go' ya xuku tan, si niki nimán xuj si kunun taj taj xuku ta mánj, sani bé ta min si a'min xuj, ta bin 'hiaj nej chuche ta 'hiaj nej 'ngo yataj lí ché yata', ni'hiaj ne' chuhua yiñán ne' ni man xu'man lí, hiako 'hiaj xuj naninj chaa 'ngo be' nano' xuj riñan man 'ngo 'nín xa xuj, hiako 'hiaj nin' xuku niki ta ché xuj, sani kini'hiaj ne' si 'hia xuj ni nabin 'í ruhua ne' kini'hiaj xuj si niki nimán xuj áj.